छगालछगालै तसरी खान मन त मस्तै केइ नी हुन्न अब त्यै पनि दिन खानो माठा खानो पड्डे भया दिन छगाल हल्का नास्ता केइ खायो भने निगो हुन्छ । अब छगाल काममी झानो पण्यो केइ अद्दो पण्यो खाली पेट राख्नु भन्ना अ नास्ता खागै निगो हुनोछ । तैगी लागि अब धुलोसुलो मिचेरे रोटा हालेलै हुन्छ । अब रोटा नुन खुसानी सँग खायलै निगो हुनोछ । अब रोटाभन्ना बाहेक अब रोटाखी चियासँग खायलै निगै हुन्छ । रोटा भन्नाबाहेक कइलकाइ अम्लेट ब्रेड खायालै निगै हुन्छ नम्नमाइगो काम चल्लैछ । तैभन्नाबाहेक अब अउरु अब कइलै स्याट्ट पानीनो साग तरकारी बनायो भनेलै तरकारी सरकारी गेडागुडी खालै निगै हुनोछ । तैभन्नाबाहेक अब फलफुल खायालै हुनैछ । अब यिनी हल्का खानेकुणा भन्या छगालगा लागि यिनै यसाइ हुन् नास्तागा रुपमी ।